Effí wor ngear ouack îdan, mbono nsort ndeb îdan ewe, ndeb îdan ewe ngo, mmang mme nyai, nyai mnne good ngo, mmangiˈmme Nnime ke orwoíí, Ecani Ego, Nchìnwe, njug mme, njug mme, njug mme kpor-kpork ngo. <noise> Nven ndemi Egon were mmang geeme îganha aseme Nfee, aseme nfee, <noise> seme enh enh afriya, ndimme good mmang se ke orouack nwe mmang nníeme mvang ndeme effa îburu, <noise> ndong effa iburu, nbime mbime oNai ndong, ndong mme kpor-kpork ndìme'me înem-înem nsay ke esai anytime we ínemìneh nyamenìma nshee, nyamme-nîma nguwor Nshee ke ouack idan wo, ntack ouack idan mme îromne idai, mmusu mma ouack idan mme effa iburu mme íromìne, ro ńchîme nna plus je îremena, ornor uma nnushí, nse mmeh mmeh, anor fu winten ishini abe avu nse bebemeh aba achi, iregud ishi îrome adoorn mme arí good Nno <noise>